Kiateki kandek prengasan kiatek kande pu galung, <noise> kande bo'bo, kande daging, <noise> kande sayur, <hesitation> ande utang, prengasan. <noise> Pae kande kande <noise> manu manu goreng eih rasapa. <hesitation> manu manu dinasu marasa tobeto asu parede, bete <noise> bete bolu elo ditunu namarasa. <noise> Bete bete nila inikodipaccing <noise> na dirukka limontea dikande kande namarasa. <noise> Kande daging rasa kande manu, kande <hesitation> kande <hesitation> kande nasu parede <hesitation> ikan ikan di lagu te, kande kfc, kande mcd, macam macam to. <noise> Eki beppa, te beppa beppa telang kote apaka. <hesitation> Pabeangi pabibina <hesitation> mane cekin cekin ki na marasa. <hesitation> palekko palekko <hesitation> palekko tu marasa to palekko eki beppa eki beppa mamalate teanu, <hesitation> talangko temi <hesitation> barongko barongko ha marasa. pisang goreng maras duka pisang peppe pawiringi pabibi aih marasa. atau preangi na poreang